Pe va̱ watar ta̱, ape ga gba̱pchi azəng te, í ga ajot, í ga i nəm inok ngəɓa̱n nnap nlà inan ka̱ ta. N wóng ka̱ ta te n ga ka̱ she akasuwa ataminos. N ga n ɓəp igi ìyap iya̱m ka̱ ta, mà yà te iya̱m va̱ mi yáp adəbu pa̱ zəng, te n ga n yáp adəbu pa̱ par, adəbu pa̱ shát, á nyám ɗak pa̱ mbwaí iya̱m nyang ta̱ ka̱ kasuwa te á mak byét. N le n ɓa nzhi te nlà pa̱ mo te mbwai iya̱m ikakakakàp kà̱ nzhi nggo, mɓa n ya mak, <hesitation> n ga akasuwa, n ga n ga n yáp aya̱m ka̱ ta, n ga nshendam nyáp aya̱m ka̱ ta, ngga mbwai igi ya̱m kà̱ nkyén ko nza̱ alwalàng nggo. nra va̱ watar chu te n ga a ìpill, i ga ikú ka̱ ta, í ga í gi le. mbwai amoto ka mí kyén ka mí ga te, mbwai amoto mak byét. N ga a <hesitation> nfajul, n ga pa̱ n ga m ma ikondong ka̱ ta má mbwai ikondong mak, á yà ká̱ nlà ka̱t. N ga <hesitation> ntalgwang, n ga ntalgwang n ga n ɓəp ìyap ka̱ ta, n là mwo te mwai oza̱ ifəfə́r. Mbwai mak byét. <hesitation> n ga ìkwalàk, pa̱ mwo te mi ga mi ya akún ka̱ ta na n yáp. N ga ma mbwai akún ocha ga kún là pa̱ de kyér kang ogo ó ya akún ka̱ she nzam ó kyen, akún yà nyang te làm mma kà̱ nre oga ikórgam ká̱ oga izú ka̱ ka̱ ntə́p ka̱ she nzam ka̱t, uda nggo kà̱ ngbar. N ga ìkwalàk pa̱ n yáp akún akún bwai yà ká̱ adama ka̱t. M ɓa n ga <hesitation> alábe n ga pa̱ na n ga n yáp azáng ka̱ ta, azáng má azáng bwai. M ɓa n ga ìdadur m ɓa n ga <hesitation> apachám. n ga ìlokmak, n ga aɓapkwai.